لو كان جت النجم اني نكون نحضر مع شخصية تاريخية ونفوت يوم معاها لو كان راني خيرت نكون مع الأمير عبد القادر اللي كان هو الأمير تاع الدولة الجزائرية لخاطر يدعو لي لكلام الحلو ونقولوا انه من سلاله الرسول وكده حاجات راني بش شخصيه كيفش وصل لهاد القمة انه يكون امير كيفاش كان يخمم وعلاش الناس يحبوه.